Izy kôfa tsy te ihigna sira be ndraiky amle hagniny hoagnintegna regny ôhatra izy akeo hoe efa hita fa hoe lako sira efa tsy hoagniny le magnandregny fa regny tegna be sira be, aveke aminjegny, izy kôfa le mahandro regny igny, tsara tsara mihignagna sira tany aveke aminjegny izy kôfa le efa ho masaka le kabaka zay vao atao hely amizay mbo regny tsara le sira fa tsy atao be koa, satria izy koa be la- manjary lasa be sira fô avake fa mihigna igny izy tsy ma- tsy ma- magnampignampy sira amy kabaka satria igny sira manta igny koa tegna ratsy hoan'ny fahasalamagna.